Vôlôngan̈y edy ai mila mahampy tsara zen̈y ingredian jiàby. Zen̈y raha ilan̈a zen̈y an̈anaovana sakafo tiana atao io karà mitovy a l'hotely in̈y mila vangaina. Bôkà eo mila misy fitaovana ampiasain̈y koa zen̈y karà ataon̈y lafaoro ndraiky frigô àby io fôton̈y msiy lera mety ampiasa izy io. Avô amin'jay mandoky, karà zen̈y.